<hesitation> Ɗum kaa a wiyan won ko ɓuytii e dawol ngol tam, <hesitation> walaa fuu ko ngaɗammi. So wanaa tawii balɗe ɗiɗi ngaɗammi yontere wootere, ɓeydike, ɓuytike hen. So tawii jonkaa jonte tati ngaɗammi yontere wonnde ɓuytike hen; jonkaa heddoto jonte ɗiɗi eko nanndi e mum. <hesitation> goɗɗum kaa walaa tom ko neɗɗo watta ko ɓuri ɗum kaa.